<hesitation> باش تنحي حفاضه دراري صغار <noise> تبدللهم حاجه صح بزاف ساهله، <hesitation> نحي هاذيك الحفاضه، يلا حبيت تغسلهم بالما غسلهم بالما، و لا أنا أنا هاذوك ميعجبونيش هاذوك لي <hesitation> كشغل لتمسحلهم بيهم فيهم الريحه <hesitation> من الأحسن تغسلهم بالما، منبعد تجيب حفاضه جديده نقيه <hesitation> فتحها، حطها فوق المطرح، حط البيبي تاعك فوق الحفاضه و تبدا تغلق، تشوف وين راها الحفاضه في الجهه التحتانيه و لا الجهه الفوقانيه، نحي هاذوك سكوتش نحيهم و قفل الحفاضه هذيك و ربي يس الله يسهل.